Panganaon na usukai ma ima guarna lomang, lomang susah manjalaki na ison. anggo nahari tertentu, emang lomang malo do iba pamasakna tai ribet. bahat aha na <hesitation> hasaya na mulai sian sipulut sampe harambir di poro sipulutna satabung harambir na sapuluh, dohot pamasak na pe ribet, pake anggo na adong ma bulu lomang na, khusus bulu na, dohot bulung pisang na, bulung pisangna pe maol do jalakion, adong khusus bulung nasongon nabiaso, inma pordoroha tai ison maol, maol manjalaki na. pala tong adong pe manggadisna nasumbuk lima puluh ribu, lima puluh ribu manombo adong manombo inda. pala tong di jalakan ma tarsongon kue-kue naporroha songon kue lapis, kue lapis ma ia na cocok ilala panganon i, ipe majarang juo do okkon manjalaki do, sampe tu girang an bage. onggo di huta tong bahat, momo jalakion nda susah iba. Anggo ison manjalaki sampe tu griya sampe tu aha tu lenci, inpe jarang do dapot biamantong na kesukaan niba di jalakan ma. bope na udan so udan di jalakan harana kesukaan i. susah doi mangganti na bope bahat panganon-panganon nalain, tarsongon lomang nia <hesitation> idia dong parjagal na nia kehe do iba tu si i manjalaki na idia parjagal lomang on. bope godang argana itabusan soni, naponting selera niba dottong. kesukaan niba dona najarang-jarang do, inpe adong dihari tertentu songon lebaran. arrayo ma, arrayo haji, habis manyabi inma adong panganon nasongoni nan, anggo ipamasak tong nda lobas iba i sadari saborngin so masak manombo, inda lobas nantong i, terpaksa di jalakan isia panabusi na kehe iba tusi isapa-sapa an halal idia manggadis songon lomang, songon kue lapis sude, ijalakan ma sude bope dao di dokkop soni, biamattong kesukaan an i natar rorom. Tarsongon bahat do kesukaan niba pangan-panganon. i lopo nadong manggadis, tarsongon aha bage <hesitation> katupet. toge guarna nadong manggadis na. paksa i jalak-jalak an sanga tudia i sapa-sapan dongan-dongan, dao-dao do panggadisan nai sampe tu cibinong, anggo di huta momo do, kaluar iba sian bagas kehe iba tu topi dalan i naadong do sude, ison mardaerah dong na di didepok adong na di senci kehe ma iba tu sadun manjalaki na. harana i panganon najarang-jarang kaluar, apaalgi sannari kan ison panganon nalain-lain na kesukaan niba, in ma ia kesukaan niba. songon-songon panganon ahamantong i kan, songon lomang i pamasak na ma nasusah i mulai mannon manjalaki buluna, manjalaki bulung na mangaduk harambirna dohot ahai dohot sipulut i, dohot kemiri na mangadukna ma nahonok i, apalagi manjalaki soban na, soban non hurang do. Dua ikat marmasak lomang, nara dope lima ikat. apalagi dohot takar ma, jabut, jabut idia ma ijalakan, <hesitation> ima ijalakan ma tu namanggadis lomang on, inma khe iba tu cibinong, tu senci, tu depok, harana makanan kesukaan niba tong. tai tong sonima alame, alame on tong jarang-jarang do manggadis i, inpe adong dihuta do, menek do bahul-bahul na tempatna ma dua puluh ribu, itabusan soni harana na kot roha, pas non di kampung di mandailing, anggo pamasakna on susah, susah pamasakna, genan i tabusan bope godang argana tarsongon lomang. kue lapis dohot kambang goyang genan manabusi dari pada patureon, anggo dihuta tong momo sajo dapot na. anggo ison manajalaki na ma dao-dao. dijalakan ma harani kesukaan niba. namungkin naijalkan harana porroha, porrohantong ijalakan soni tarsongon namarmayam-mayam soni naponting dapot naia i mana, ido nacocok ilala.